ڈش واشر چھِ اکھ یِژھ مِشیٖن یۄسہٕ ڈِشوار، کُک ویئر تہٕ کٹلری پٲنۍ پانے صاف کرنہٕ خٲطرٕ استعمال چھِ یِوان کرنہٕ۔ ڈش واشرٕچ بنیٲدی کٲم چھِ برتن، برتن، شیشہِ ہٕنٛدۍ سامان تہٕ کُک ویئر صاف کرٕنۍ۔